Pues jun ku'kteem chu juun ab'es taq kb'anik juun jun actividad ku'kteem chu juun feliz kk'oob'juun kku'ktik ruk'rfamilia ruk'tood rpapá ku'kteem ab'es juun wa'chi'kpon wi' mit b'an lograr jun rmeta mit mit mit b'an graduar riib'juun entons xtk'oob' juun feliz xuk'juun hasta kb'anik konvivio kb'an fiesta <noise> chi'che' <noise> chjaay tla'wi'poke mit b'an lograr are'juun xtk'ob'ik ruk'ku'kteem pur korazon chu juun ke ri familia keri papá keri mamá kere aliit keri ixoq ke tood ki'k'ob'ook <noise> taat ki' k'ob'ik chi'tka' wi' jun ku'kteem <noise> chu ryolik chij ka'nma' kpetik wi' <noise>